Sabong gena so pake mahogo se se ese badan la badan koroho, so pake roca gia la gia koroho, sopake roca kabaya se calana la kabaya se calana koroho, so pake roca piga la piga ge ena koroho.